Mi artai mi wiya mo, mi artai mi hollita mo, mi waɗana mo theories, mi wana mo bayanu no o watta, no o fuɗirta, mi yecca mo ɗume woni giya, ɗume woni birki no ɗum nanngirta ɗum, no ɗum yaaɓirta ɗum, nden sey mi ndilla practicals, mi hollita mo panno o waɗata.